I xuq ke taq ya e xkuj wi'k xkib'iqch'jul riq q'aab' k'olik ch'ajb'al q'aab'ej i si qla k'o jun chik ri kb'i'xik chab'alera cha' kb'i'xik te'qnojsjul ruk' ya' nodiiy ke wnaq ri ajwi'qachik qatz ki'kb'an ri wnaq ek' re ri xk'oo kb'aa kyo'qa'n ri ya' chuq'aaq' mq'en ya' kch'jon ri wnaq peor li ki'chuknik ki'pq'aw ulew ki' pq'aw sii' ke' k'teniib' kq'ab'cha' wnaq tood kyo'qan k'chi' pjunn, qe ya' chu q'aaq' este despues keqasxik i chuwa'ki'ch'ojon ke wnaq no'j ajwi' qachik kuj eek ajwi' wa'chi' molb'eem ya' pchavalera i si qal qtreluul ya' kum k'o k'ya' i ke'q ch'aj no'j taq ki' paq'tjik peor wu wee k'o kq'iiq' b'eer kq'iiq aleeykjub'ub'ik k'i paq'tjik riq q'aab'che qya'n chi' uut cha'ri xk'oo i si qal ki'qch'aj qq'ab' ruk'qéqa jab'oon no'j wu we qachik ajwi' k'och re kumb'al ajwi' ki'paq'tjik qq'ab' qach qatz ki' paq'taj qq'aab' ajwi'porke ya qach qatz i e e <hesitation> ke'k, ke'q <hesitation> chkunsaj qatz ke'q yo'k aleey pq'aw ulew k'olik ri nk'ej chik ri k'olb'al q'ab'aj cha'reki'qyo'k k'la'chik ajwi' ya ruk'la'chi ajwi' kujchuknik. Qaajtlo qe wu uj achii xukke ke ixoq ya k'ochke k'olb'al kq'ab' ixoq ke'kyo'k rech qal ki, ki ki ki ki <hesitation> qa ki qal ki k'ujtjik la kq'ab'ixoq qa ki' paq'tjik pues are'k'ri kb'an jnik' taq wu wee emkamre ri ixk'oo si ke'q k'mul este ya' mq'en ya'kuj ch'jonwi' i si qal ataq ki'paq'tjik riq q'aab'aleey b'er ri ke' paq'tjik qyo'k ri kumb'al i si qal este qb'an k'chi' ri q'eqa jab'oon kuj ch'jon wi' rech ku'tzrik riq q'aab' are'k'ri jab'taq qb'antaq qch'aj wuq q'ab' i si qal xuq kee taq ya kuj wi'k qch'aj ne qq'aab' wu oxib' muul kuj wi'k, kuj wi'k ksaq riik, kuj wi'k este xqéeq ke'qch'aj ne wuqq'ab' no'j chumo jun chavalera i si qal pur k'olb'al ya' ki'qch'ja'riq q'aab'.